ایک ایکسپینسی ریسٹورنٹ کا شیف بولے <hesitation> تو نارمل کھانا بنانے والا نہیں، فل آرٹسٹ ہوتا۔ سب سے پہلے ککنگ سکلز مست سولیڈ چاہیے، بولے تو گرلنگ، باقی کے چیزوں، بیکنگ، فرائنگ، پلیٹنگ سب میں ایکسپرٹ ہیں۔ ایک دم انڈے سے لے کر لابسٹر تک بنا دے سکنا، ایک دم مست کرنا۔ دوسرا پریزنٹیشن ہونا ہے، اور اسکو ہائی کلاس ہوٹل میں لوگا کھانے کے ساتھ میں آنکھوں سے بھی دیکھ کے کھاتے۔ پلیٹ پہ ڈیکوریشن ایک دم مست رہنا، فوٹو کھینچو تو کراک دیکھنا۔ پھر آتی کریئیٹیویٹی ہر ڈش میں۔ تھوڑا تھوڑا الگ ٹویسٹ ڈالنا، مطلب پاسٹا بنا رہے تو اس کے اپنا اسٹائل کا ڈیزرٹ بنا دینا، یعنی تو کچھ نیا ڈیزائن کرنا۔ اور سب سے ضروری ڈیسیپلین اور پیشنَس، کیچن ایک دم بیٹل فیلڈ کی جیسا ہوتا، جلدی میں کام کرنا پڑتا، پھر بھی ٹیسٹ کوالٹی میں کمپرومائز نہیں کرنا۔ اوپر سے کمیونیکیشن اور ٹیم ورک، شیف اپنے آپ میں باس سے کام کرنے کا رہتا لیکن ٹیم کے بینہ کیچن ادھورا رہتا۔ تو ہر بندے کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے کام کرنا چاہیے۔ شیف کو سمجھ گئے نا، شیف بننا آسان کام نہیں ہے۔ شیف بننا صرف بریانی دم بنانے کے کام نہیں، وہ ایک <hesitation> آرٹ ہے، ایک سائنس ہے، سمجھ گئے۔